मेक्सिगो मेक्सिगो देश अमेरिका देश का पासम हज। वो कोई सट्टलो देश हज तो वहाँ पे कही छे टमाटर की चटनी बड़ी फेमस हज। वहाँ पे हर खाना का हज तो हर चीज का साथ में वह की चटनी खावे जाये। न कही चीप्स आओ चीप्स का साथ चटनी तो कही एका साथ चटनी तो कही ओका साथ चटनी हमेशा वो लोग चटनी थी। खावेज महाँ की चटनी मतलब ऐसी थे बहुत फेमस रहेज तो ऐसी थे। मेक्सिगो महाँ का लोग बाग तीखा तीखा खानो न आसी स्पाइशी खानो थी समझ करते हजं। कि ऐसा फीको खाना न मीठो खाना तो महाँ का लोग बाग को समझीन न आओ हज। महाँ पर तो बस चरको थी खान चलेज।